Khwnai fwranma ma machine hinkhe hair dryer hino. O machine bai khwnai fwrankhe dati dati no khwnai raui thango. O machine o nokbar kutung ongkha tei abo nokbar no khwnai fwrano. Nokkar no kutung khaina bagwui o machine kaaisa pohor bai tungjagnai manwui tongo. Phiaba o machine o kaham khe saimanyaui chalokhe khwnai khamui fano mano. Khwnai fwranma baade bo o machine bai kwbangma khe kwnai no sajokgwui mano. Phiaba amotui hai khe khwnai sajogna hinkhe belai kaham tei mwnajak machine nangnai.